Baden tiŋ uni maan awa nɛn kə ɔl ni ŋga tu togo ɲaa. Baataan tɛn togo ɲaa fasaa tu ɔl ni ŋga kɔlɛn tə nɛn tə bawa kəre. Ti lesi ɲaa kə tesi ɲaa tum ni maan ur li ŋga lɛ. Kalas ti tubɛn fasaa nɛn ti eɟe basaar ɲaa tum ɲaa hor nɟa ɲaa. Taani harar ga nɛn tu oni ŋgal kaaraat tə maan urle mba wɔn ɟaa kə nɟa male. Tu on nɛ ɟiyal hun kaaraat yir ɟowa wal beɲɛ. Yani tamar tu mɛn tu tarlɛm tu. Urɟen butu talen mbəla mata sɔɔ bəntə talɛn ŋgalɛ. Kalas tu barɟɛt kərən nɛn ti nir na mana mana mana tu ɛr ɲaa wa̰a̰ kə ɛr nɛ ʃalɛ. ’uhum kalas tu namsə karɲɛn tu majin afɔl aziz. Karɲɛn wadɛn nɛn ti zit tin wadin mba ʃurbɛɲɛ sefɛn kar kɔl bɛt. Maji kə taal fɛn ye wa libɛn mbakə arən kuton war bel mba tə yub ɟɛŋgo wari wa. Yalɛ wal kanɟə ndir kaaraat kə wadə wadə. Tum nɛn tum nɛn tu omnɛ kool ti basar ti tu omnɛ koolən. Kalas hadar ɲɛ ko ti eɟin tu umnɛ ŋgalɛ. Kalas nɛr beɲɛ ɛrɛ mɛ ŋgon ree se ɲaa. Gir dɔ ŋga man tən kelɛŋ marmay ɛr daan tin moson koolo ya man tən kalaŋ alɔk miɲa ʃurban kaleŋ maramay. Bin kə tum ya yipə i bɛn ŋgal min ti desə karapə. Walɛ tum kə sɛm ti mapə badɛn ye ʃurba ɲan jɔr tum kaleŋ marawat.